Jonnde kaa fuu dow leydi ndii ɓurani kan so ngoonga Alla fay dow seesi ka. Leydi ndii ɓuri waaltaare e mbaalu hakkille. Jonkaa saatuuje neɗɗo daɗɗa tappi en walla daago en ɗum e hono mum tan jonka. So wanaa ɗun, nde laatiɗaa a jaaɗotooɗo e leydi fuu. Ɓe mbiyan a buruusinke.